اچھا جی میں اور آپ نے تو تعلیم والی تعلیم ضروری ہے۔ اسی جس ویلے نکل گیا تھا۔ اُس ویلے کیونکہ آٹھویں کے امتحان بورڈ کے امتحان ہونا تھا جو بورڈ کے امتحان پاس کر لینا۔ جو تیرا ہے اُس میں بڑا تیر مار چھوڑ۔ وہ فلاں جو آٹھویں پاس ہے جی، فلاں آٹھویں پاس ہے تو مطلب میٹرک جس کو دسویں آسان دسویں ہوتی نا تھا۔ اور میٹرک کے مطلب جو پڑھے تو اُس کول جُڑے لوگ۔ خط لکھا لین خط لکھا لین-ا-یا کارڈ لگا دے اُسی کے پہلے چائے بناؤے۔ چائے بناؤے پھر اُسی کے اُس ویلے جیسے جڑی بسکٹ شسکوت ہونڈے ہاں۔ سے کلچی ہونی تھی، رس ہونی تھی، اور کوئی خاص بسکٹ نہیں ہونڈے تھے۔ تاکہ مُطابق کم ہونا تھا۔ غریبی تھی۔ آنے کا مطلب ہے آنے کا دھاوا کہنا مٹھائی کا پورا پیکٹ تھا وہ پوری بُک بھر کے دےوے۔ تو اُس میں کیونکہ زیادہ خط لکھا لینے کے بعد، کیونکہ یہ مطلب نا ٹیلیفون والا کام ٹیلیفون ہے۔ کتنے ٹیلیفون کو تار مار دے تے ہیں۔ ٹیلیگرام تار آتے تار مار دے نا تو بس صرف اور باقی لوگ خط لکھ لینے گرام میں سوموار کو صرف دو تین آدمی پڑے ہوئے تھے پاس اور اُنہوں نے اُن کو بڑا کہنا اچھے نظر آنے پر ہے جو لیکھن اوہو ہو ہی آٹھویں پاس ہے۔ جی اِس بورڈ نے امتحان پاس کی تھے۔ اُس کے بعد کرنے کرنے کا دور آیا۔ میٹرک پاس کی تھی، میٹرک پاس کی تھی اور اِتنی نوکریاں تھیں کہ مطلب نوکریاں مجھ سے آدمی نہیں تھا کیونکہ تعلیم ہی نا تھی۔ بڑی کوئی ناک تا تھا، غریب تھا۔ تُوں دو سکول وی نہ سی۔ اَسّی پہلے تاں صُبح میں پرائمری سکول، ڈڈرا بیچارا سکول، سنکیاری میں دسویں اسی، بانسر اکیڈمی کالج زیرہ ای سرور یار میں بارہویں-تیرہویں، چودہویں۔ تاں اصل میں منہ چوک گیا۔ زیرہ جانا کدے سنکیاری پہ وی جھول رہا۔ تاں پھر آ نہیں پُتر۔ سنکیاری پڑھتے ہو جنے۔ تے جانے-جانے کوں وڈے پیسے ہن۔ غربت آشیش اصل میں آپ کے لیے سنیوار ہی کام مطلب چاراں دےݨ سے دو نے کراوا کر دو۔ انی کباب کھانا ہا نے کلو کباب بݨا ہا تاں او والا چنگا ہا۔ پر ایہ نئیں آکھدا کہ غربت ہے لوک سمجھ جانے سے۔ سمجھ جانے سے تاں مطلب تݙاں بیڈاری دوہرایا نہ مطلب اک مطلب زیرہ والا کھان والا دوہرایا ہے۔ لوکاں کوں پیسے نہ ہووݨ سے کھانے دی ڈرٹی وی چھَن چار نو چینی پیؤ کن گُڑ پیندے سے تاں کھانے دی ڈرٹی بیٹھی جیون اِتھو تاج اولفاخان دی بارات دے بچے کھان کوں ڈرٹی پیوے نہ او جڑے تے اندر چاہ وی کھانا ہے ناں سارے دے چا پیو لو تاں تے چاہ پیوے نہ وڈے خوش ہوݨا کھانے دا ہا چینی دا چاہ پیندی ہے۔ تاں کڑکا آٹا نئیں ہوندا ہا۔ اُس وجے جو دا آٹا ہوندا ہا، مکئی دا آٹا ہوندا ہا۔ جیڑھی طرح گاڑھ کر کے آٹا پکن سمجھ نئیں ہیں پراٹھے کھادے ہن۔ حالانکہ ایسا ٹائم ہا پر او چنگا ٹائم ہا۔ تاں تعلیم دے لحاظ نہ ہا باقی زندگی دے لحاظ نہ وی اَج جی سوچو مرزی اَج جے وی ہو آرام سے کم نہ ہو۔ میرے لوگ پر بھان ہے، سارا کچھ آپکا سوآگت ہے۔ بتو سے کچھ آپکا سوآگت ہے۔ بتو سے کچھ آپکا سوآگت ہے۔ کابلی نوے نوے آگے، کابلی آئے پارٹھی ہو یاں؟ کابلی جڑی اس کو لوگ بعد میرے لوگ بار پہچے۔ کابلی جڑی اس کو لوگ بعد میرے لوگ بار پہچے۔ کابلی جڑی اس کو لوگ بعد میرے لوگ پہچے۔ کیوں کہ اُس والے اوج کا مڈّا تاں ہمارا بچّہ ڈاکٹر کبھی وی نہ بندا، مطلب ڈاکٹر ہن۔ میں جو مسجد گیا سی، مُجھے پتہ لگ گیا کہ ایہ مطلب دسویں، بارہویں تے چودہویں تے سولہویں کچھ نہیں، مُجھے ایم فل آ گیا۔ میں ایم فل دی ہو گئی اے۔ ایس ایم فل یا پندرویں دے بعد ہوندا سولہویں دے بعد دو سال ہوندا ایم فل، اُس دے بعد پی ایچ ڈی ہوندی اے۔ تاں کردے۔ کردے۔ کردے میں جو اے تاں ہمارا جو کہنا اے اوہ ہمارا بچّہ اِسکو داخل کیتا۔ داخل کرنے دے بعد جو میں اُسنوں پڑھا لیا۔ اُس گولڈ میڈل کہندا سی۔ اُس دے بعد اُس ایم فل کیتا۔ اسلامی یونیورسٹی تاں اُس دے بعد جدوں اوہ باہر ملائشیا گیا سی، ملائشیا گیا سی۔ ملائشیا وچ تاں پی ایچ ڈی کیتی۔ حالانکہ ہمارے غریب گھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر، مطلب پاکستان۔ پورے چھ ڈاکٹر جس وچ ہمارا بچّہ وی شامل اے۔ ماشاءاللہ اللہ سر بچّاں دا فضل کرے تے ہمارے اِس تے فخر اے۔ ہمارے گاں توں فخر اے۔ ہمارے ضلع وچ پورے ضلع وچ باقی بچّاں دے مقابلے ڈاکٹر کوئی نئیں۔ کیوں کہ جیسا اپلائی کردے نیں، اللہ کردے ہو تاں کم موجود ہو۔ ہمارا خیال تعلیم جیسے ہماری تعلیم نہ ہووے گی تاں ہمارا بچّہ سفرشمی جان میں کیتی۔ ہمارے بچّے کسے چاہے نوکری نہ لگی۔ آخری ہمارا ماما امریکہ وچ بچّے کوئی غلطی کیتی تے بھائی تُو ایم فل کر چھوڑ۔ ہمارے پہلے تاں میٹرو تاں این جی سی سی سن، چودہ وچ ہون جی ایس سی سن، بارہ وچ ہون جی ایس سی سن تے ہن ایم فل کر رہے ہو کیویں؟ ہم ماما پندرہ وچ سولہ وچ بعد ہونڈے دو سال۔ او سائیں او کر چھوڑ جانے ہو۔ پھر تو اگر پی جی ڈی کرنے دے لے کے جانے ہو پیو دے ہی کسے م لوک اگے مطلب ہتھ نہ پھیلاؤے۔ تھوڑی نوکری دی بھیک نہ مانگے۔ اس دے بعد تو۔ اج تعلیم نہ ہندی تو ہمارا بچہ کدی وی اس حالت تو نہ ہندا۔ تے اسی ایں خوش کدی وی نہ ہندے۔ انہاں لوکاں دے وڈے بچے جو سال وچ پچھلے سال گئے، امریکہ گئے، مگر سرکاری دورے تے گئے تو انہاں دا سارا خرچہ برداشت کردے آگے آگے آگے ماما سن۔ ٹور تے چھڈ ٹھیک اے، باقی میرے ماما اسنوں مہینہ کھان رکھن اس وچ ماما توں تریچالیس لکھ۔ اسنوں مطلب پیسے دیندے۔ نال۔ اسنوں۔ اسنوں شاپن گرگ دیندی تے گرانڈ ہانی ناں توں وی وڈی شاپن گرمی دیندی اپنے رشتے داراں ناں توں پیسے بھیجن۔ لیکن اصل گل اے کہ تعلیم اے، تعلیم نہ ہندی میرا پتر کوں تو میں چینہ دا چھا کے میں ایں کھیلا کے وی میں۔ میرا سارا تیسے جنے گول پیسے سارا کجھ اے تا تا تو ایسی نوکری تو مطلب اے میں وقت دی نوکری لگ گیا سن تو میں کیا امریکہ ناں میں مطلب اک بار ہی منگے سودیاں عمر دے لئی وی قدرت دا کرال چھوڑا میں اے۔ میں عمر کر مکھ صاحب عمر کر دے۔ تو میں پیسے دینا جھول عمر کر مکھ اللہ کر لیا تو بس او چڑھ تو مسئلہ لگ گیا تو ہماری تعلیم نہ ہندی تو ہمارا پتر کدی وی دے ناں ڈاکٹر نہ ہندا تو او کدی وی ایسی خوش نہ ہویا۔ اللہ کرے اسلام آباد وچ مارے پتر دا مکان وی۔ کہنے دی خواہش دیندے نی جی ٹینٹ وچ مطلب نمبر پہلے مکان اے، نمبر اے اسدا۔ انمولن دے لئی سوچنا یتراں دی مدد نال، تے اج اسنوں موٹر وی کتھے نئیں دیندے۔ تُجھے ہوݨ والا بچہ جسم دے واسطے کردا ہے تے امریکہ دے نال ہُنر دو سٹار لائف مطلب دو تارے۔ پاسپورٹ تاں اصلی تاں نہ سمجھے۔ دو تانے دا مطلب ہے کہ جیسے ہی تساں ایئرپورٹ تے پہنچو تاں اسنوں چھہ آدمی دو، گھنٹے اسدا انٹرویو کرن۔ پر اک اک گلی دی کُڑی نہیں ثابت ہوئی۔ جیہڑے پیسے جوڑ دے بینک اکاؤنٹس وچ جاندے نیں۔ کیونکہ امریکہ وچ کم ہووے نہ جیسے مشین۔ مارکس کو تاں ساری کوشش اساں جٹ توں کُڑے دی نئیں لگدی۔ اوہ ساری کَشش سچی نہ سی تاں عورتاں نے بچے صرف پاسپورٹ جمع دے نال ایہ وی نہیں تاں انہاں نوں ویزا چاہیدا سی۔ پنج سال دا ویزا چاہیدا سی تے اک گَرل ہے کہ تعلیم اصلی تانڈے سی تے پنج سال تاں مطلب تارا وی نہ لگا پاسپورٹ تے تے بچا جیا مطلب ایسی بہن منسرور جُلدے نیں تے ایسی بہن توں زیادہ اوہ اللہ حافظ امریکے۔ اُتھے موڑدی پنج سال ہو جاون اسنوں اُس وچ اصل گَرل ہے جو نچوڑا نچوڑا دے تعلیم ہے۔ اگر اسنوں تعلیم نہ ہوندی تاں اُس نوں چھڈ دتا جاندا نہ کہ اوہ بات امریکہ دی ہے، وڈی دی ہے، نہ دی ہے، او دی ہے، پی ایچ ڈی دی ہے، پر ایہ کلا دے جیسے کالج تعلیم اِنّی ضروری ہے کہ ہر آدمی دے لئی ضروری ہے۔ نواں باغ ہے تعلیم حاصل کرنا، کُڑی دا تاں جنے دا فرض ہے۔ ہے۔ تاں چنتک جُڑنا پیا ہے۔ کجھ تعلیم والے علم والے جُڑو۔" اے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ او اپنے بچّوں دا اُمّڑا کے نہیں تَجُر کرے، گور کرے۔ اپنے بچّوں کو پڑھا لے، اچّھی طرح پڑھا لے، سمجھو نا۔ تے بچّوں کو وی چاہیے کہ اپنی باقی دے پیسے کو ضائع نہ کرن۔ میں کیوں کہ جس ویلے دو ہزار، یعنی چھے وی بھرتی ہوئے، دو ہزار ستّاراں وچّ، ساڈا بچّہ بھرتی (یعنی داخل) تے شادی خان منسٹر حصہ خوراک دا سی۔ خوراک دا وزیر سی، تے اس وچّ اوہی ٹیلیفون آیا سی، لالا سُنایا تاں اک ہی بچّہ سی۔ میں کہیا سی کولوں پتہ کیتا آہا، میں جی اک ہی بچّہ اے۔ آہا، اُسنوں بارہویں پاس کیتا جی آہا، اُس نوں میں نوکر کردا۔ میں جی کسے تُس اکّڑ کم نوکر کردا؟ اچّھا تاں ناہا خوش ناہا، اُسی تیرا خرچہ، تیرا خرچہ میں تُوں نے بانٹے گئے۔ سی مَنّے لائے کہ چپراسی حصہ امتیاز لودھی نائیک حصہ نالیک ہور اک قاضی خلیق نائیک تے تے کالے اے-بی-جی-ڈی والیا یونیورسٹی آف ٹپال یونیورسٹی والیا علی اُس پے تاں لگے دے سپرنٹ اے۔ او دو سال سُنا اے تاں کلر تُو کلر تو پتّاں سے جاندی اے۔ کل کلر دی اے، نا؟ اسی بچّے کو پڑھایا سی۔ میں کیوں کہ فیس زیادہ اٹھارہ ہزار روپے اٹھارہ ہزار فیس اے۔ میں نہ دیندا، میں سَت ہزار ساری تو نہ آئے، تاں میں گھن حصہ اُنّاں اے نا، اللہ بہتر کرسی۔ اُس دے بعد اک آہل ہوئی کہ جیاں کی نا ایسا سُن کے نا جو کرنا لگ گیا۔ اُنہاں نے کِتنا مطلب کیتے پیسے جمع شمع کیتے۔ چار اک ہزار دا حساب دیندا، دو اک ہزار روپے لودھی دیندا۔ لیکن اُنہاں نے تاں وی پُتر نہ، تاں آکے دو وچّ دیندا۔ اٹھ ہزار روپے سنجے جمع کیتا۔ اٹھارہ ہزار فیس ہے اُس پے آٹھ ہزار جمع کیا تھا۔ تو مین یوں خفا ہو گیا کہ مجھے تو پڑھائی نہیں لگتا۔ میں کیا کروں؟ چلو اِس بار تو میں اُنہیں یے منا تو ماننا صحیح چھوڑو۔ اگر کوئی تھا تو خدا جو غفور رحیم اچھا ہے۔ اُسے مہربانی کی تھی کہ وو جسے وی سی۔ چونکہ جو آیا اُس نے دیکھا۔ ایک بڑا بچہ لائق تھا تو دعا ہے کہ وو جو ہے ہمارا بچہ ٹاپ کرتا تھا۔ ہمارے بچے گولڈ میڈل بھی گئے۔ اُسکو سونے کا تخت جسکو ہاتھ میں پکڑا۔ ہمارے بچے تو مطلب پیچھے کوئی ماں کھونی آ رہی ہے۔ کچھ ڈیفرنٹ دیری ہو جاۓ نہ رے برار مارے۔ بچے نے ہمارے پیسے کا نقصان کیا تھا میں آپ ہی کیونکہ مطلب کلرک ہوں۔ میں دو ہزار اور تین ہزار بھوت کہنا میں اُسکو مطلب چار ہزار۔ تیرے ہزار دیبو کہنا کے دیوا۔ تو میں کراالی بھی آیا تو آپ نے لانڈا یے وو تو میں اُسکو نہ مری ہرے ہمارا بچہ جو ہے۔ نہ سمجھا کے میں غریبی کا پُتر یے ہے وو ہے۔ تو میں پُتر۔ پُتر کیا کی گَلّ کی جے ہے بچہ اصلی غریب اور غریباں کے نال تو پڑال دئے بڑے اوکھیا پر آلدا میں تو پتا نہیں ہمارے نال جتنے۔ کئی بار ہمارا آدمی کم کر دے کے اللہ کے سامنے مُکھ ماری۔ تاجت کر دیں گے۔ میں کہاں سمجھنا۔ اور ایڈمیشن۔ ایڈمیشن میں چلانا ہے۔ ہر یونیورسٹی جتنے ایڈمیشن کے لئے دو ہزار چھ کو دو ہزار اٹھارہ سارے ایڈمیشن میں کر دا۔ مطلب نیٹ پر آنلائن ہونڈے ہیں۔ خود مطلب لوکل فارم کے فارم بھی میں اُنہیں بیٹھنے دیتا ہوں۔ پروسپیکٹس بھی۔ لیکن ہماری لوک قدر تو کر دے تے تھے کہ میں سالا بھی۔ کروڑ ڈھائی کروڑ روپے یونیورسٹی کو فرماتا دیندا۔ اور لوگوں کو لوکل میں داخل کر دیتا تھا۔ ہر ڈیپارٹمنٹ میں کم از کم تیس سیٹیں ہونی چاہئیں تھیں اور مطلب کم از کم دو سو تین سو آدمی اپلائی کرتا تھا اور بڑی مشکل نال اُن کو داخلہ ملتا تھا اور کوشش چ اسی رات بھی کئی بار رات بھی اُتھے یونیورسٹی میں رہے ہیں اور ایک بار وی سی صاحب آیا۔ اُس نے پوچھا کہ بھائی تُو اِدھر تک کیوں بیٹھے ہیں؟ میں جی فارم بھرتے ہیں تو میں ٹائپ لینا ہے تو یہ سب ٹائپ کر دیا تھا اور سو کتنے فارم لگے۔ میں جی چھہ ہزار آدمی اپلائی کیتے تو دو ہزار ٹائپ ہو چار چار ہزار فارم رہنے اور پرسوں ٹیسٹ ہے۔ اب ہم کو کل دہاڑا ہے۔ اُنہوں نے کام میں جی تو ایسا مطلب ہے۔ تُجھے ایسا بجلی والا جنریٹر لگائے۔ ایک اُنہوں نے ہو گیا۔ تو روٹی روز اونہ ہے تو روٹی کے انتظام بھی میں کر سکتا ہوں۔ اپنے سیکرٹری کو ایسا گیسٹ ہاؤس میں باقاعدہ روٹی لینے آؤ اور آدھے گھنٹے گھنٹے بعد چائے پیئے اور رات ساری اُن میں ہور کے چرچہ میں چار کیپ مطلب ٹائپ کرنے والے نو چار اُن سے بات کیتا اور رات بھی تھے صبح آنا ہونا۔ ایسی سویرے مطلب سارے فارم کو بن کے اُत्तर ڈیپارٹمنٹ کے نام مطلب ڈیپارٹمنٹ کے نام لکھ کے تان لسٹ لاکر صبح کھڑکی پر ایسی صبح بھی صاحب آئے۔ تقریباً نو بجے آسی نا آسی چار آدمی ناسے تو وسا پوچھے کیوں کیوں اُن سے تو صبح نماز وغیرہ چل۔ خیر، بہرحال، اُسی وسا مُردے سے۔ تو اسی آگے اُنہیں کہے میں موکو پُچھے چاچا کی گَل کیا ہویا، میں جی سارے فارم ہو گئے۔ چار ہزار فارم ٹائپ ہو گئے۔ ماں ٹائپ ہویا۔ ہو گیا۔ میں تو اُسی گاڑی دو وچ۔ چیک دینا نہ۔ لڑکی بیٹھی بانسُر سا۔ اُنہیں گاڑی دے دی۔ پھر اُن مطلب۔ ٹیسٹ ٹیسٹ پر ٹیسٹ چاچا ٹیسٹ تو نظر رکھیگی۔ میں جی میں تو افسر نہ۔ افسر دا کم کیونکہ ڈیپارٹمنٹ مطلب میں جیہنوں شو وی نہیں کر دینا۔ اُنہیں نہ تو باقاعدہ کریگی کہ عورتاں دے پرواس تافَت وی۔ تو ہوسی میں جی کی۔ اُنہیں جتنی عمر ہے، جتنی دس سال توں پنجی سال ہے، وی سال ہے۔ تو ہی کرینگے کہ اُنہیں جی کی۔ اُنہیں کُڑیاں نہیں، کُڑیاں نہیں۔ اور تو وی آدمی ہے۔ تجھے بچیاں چاہیدا سی۔ ٹھیک ہے جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اُنہیں تقریباً جتنی نوکری دی ساری پرابھاشالی دی سی تے وی سی صاحب دی سی تے ہور صاحب کو پہلے۔ پھر دی کتاب ہونے جس پر جو مطلب لکھدے ہونے اوہی منگالی، کتاب منگالی اُسدا بک آفس دے نال منگالی۔ اُس تے صاحب دے گھر وچ جی جتنی مرضی شہر ہے، تو دیوین بچا دیوین۔ اُنہیں چلنے تے کوئی نہ کر دے تاں انکریمنٹ دینا جی اک بیشک دینا ہوگا۔ یا جو وی بنیادی تنخواہ ہوندی ہے چھوڑ کے بازی آؤ۔ میں جی میں تو نہیں تیری تیرائی دا روپیہ اُنہیں تیرائی دوری ہوگی۔ اُنہیں لکھو نہ لوںدا۔ سیکریٹری سیکریٹری کو۔ جانے دا اکاؤنٹ والے کو چیک بنا ویسا۔ میں عجیب نِبھر کرتے مہربانی نام کی تعریف سے پلیسِن ان انگریزوں نے ہندی بھی ہوگی۔ اصل میں گلی ساری تعلیم دی۔ تعلیم کا دنوں دن یا مکم نام کا تو میں پڑھوں گا۔ میرے آگے جوڑو صبح اوٹھا بیٹھ راتی کر جُڑ۔ لہٰذا تعلیم حاصل کرنا بڑی ضروری ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر بڑا غور کرے اور بچوں کو بھی چاہیے۔ میں بچے کو کچھ ایسا کرارا میں۔ تو پتہ تھوڑی فیس میں جمع کر دو تو بڑے صاحب اکتوبر نال اور من نال وی سی جتنے بھی وی سی آئے۔ وو مطلب دو وی سی سے آئے۔ انھوں نے ٹائم ان سے عمر بچینر بڑھی ہونے دی فیس معاف کر دے سارا کچھ کر دے رہے مطلب ہے۔ جیلے لوک لایک سے اچھا مارے بچے پیار میں تو کوئی گلی کرم کے انھیں جانے۔ پیار کو پتا کہ میڈل سونیا توماسین نے مجھکو لوٹا۔ کچھ اور نہیں کہنا ہے۔ بچے خیال انھوں نے میرے پیسے تو مُکھر کرے تو میں بڑے قرضہ کر کے آپ میں لانڈا بول ڈالنا تو میں چلواتا۔ پھر جس طرح ہمارے بچے دا سا اس ٹرے وو مطلب میڈل ٹھنڈا سب دریاوا گھوڑوں آیا سا مہیتا پاپا سے وو آیا سا اسکا تختاپور باندھ سونیا تختاپور باندھ سا وو باندھ۔ بچے نے دو دن بعد تختاپور کے بجٹ کی مانگ بھی آیا۔ کل ایک جوڑو ہے پتلون اور کوٹ میں بچوں کی ٹھانڈے۔ میں بچا دس ہزار روپے وچّوں منگدا، میں اُودھار صفا کر کے منگ تانگ اُس نوں دس ہزار روپے دیندا۔ پھر میں اُس دے بوٹ ہنڈ نہ تاں مشن دا بھوٹا والا مشکل بوہت سارے بوٹ ہن۔ میرا لٹا بھائی بوٹ کوٹ شوٹ لیایا۔ تے جد تک میں آکھدا میری تری مورتی والا بچہ وی زندہ اے۔ میں وی گیا۔ اوہ وی گئی۔ چنگی نکّی بچی وی گئی۔ ایسے ہی بچا گیا۔ اک آدمی سی بچے دا۔ فری ہا سا۔ تاں دو آدمی ہن نا، میں اُنہاں نوں دو ہزار روپے دیندا۔ اسی گولڈ میڈل دے سامنے آکھدا اے اوہ وی دنیا دی اگر بچے دے لائق نہ ہوندا، تعلیم نہ کردا۔ تاں اوہ مطلب منظر اے اوہ وی ایسے نہ دیکھا نہ۔ چونکہ مطلب اے تعلیم حاصل کرنا ایہ نئیں کہ امیر ہی کر سکدے۔ ایہ ہر آدمی دا اے، ہر آدمی دا اے کہ اوہ تعلیم حاصل کرے تے تعلیم جو ماں دے پیسے ہون گے اُنہاں نوں ضائع نہ کرے تے کوشش کرے تے اللہ اوہ اللہ اُس دی مدد کر دینا اپنی مدد آپ کرن۔ قرآن وچ جلّ شانہ فرمان دے میں اُس دی مدد کرنا اپنی مدد آپ کرنا۔ ایس دے مطلب اے اوہ مطلب اے کہ جس دا مطلب رعایت کوئی ایمانداری نال کرو۔ تاں معافی تُس پیسے دینے تُسی پڑھو، کھیل کھیڈݨ والے کھیڈو پڑھݨ والے پڑھو۔ عربی کرو مطلب اے تعلیم دا مطلب اے۔ ہݨ تُسی نہ ہو تو پڑھ جو اپݨا کم کرو۔ تاں خُوب تعلیم سکول پڑھا اے۔ اک ہاں آدمی بچے پڑھا لا تے بچے دے وی چاہیدا کہ ماں باپ دے پیسے دا خرچ نہ کرے۔ اور ایہ مرے بچے سن پڑھے آؤ تے مت نالا سن پڑھا لیا۔ ایتھے اک مثال اُستاد، اک ماسٹر اے۔ او ریٹائر ہو گیا اے۔ اُسنوں اک سکول، اُسنوں اک پیٹھ۔ کتاباں تے کاپیاں جی اک دکان ہونی سی۔ تے میں جو بیچوں بیچ دس سال مری ہوئی جیسی کوئی قسم اے، ایسی کہ مرے بچے نصیب کو مرے بچے نال یا جیئے وچ۔ مرا بچہ انّا وچ داخل ہو گیا تو میٹرک تو او پڑھے۔ باروے تک میں بیروزگار ہو گیا سی۔ چُنکہ وچ مطلب جابلس ہو گئے نیں۔ مطلب اٹک گیا مطلب جابلس تو مطلب روزگار کو اٹکے نیں۔ میں مطلب ریٹائر ہو گیا۔ ریٹائر ہون دے بعد جو پیسے مینوں گو اک لکھ روپے لکھاں روپے آئے سو میں کھا رہیا واں۔ اُس دے بعد ایہ کے فیر میں مطلب مینوں اُوکھا اپنی زندگی گزار دینی اے۔ تے میرے بچے یک مطلب انّا کو آکھن گے 10ویں تک، بلکہ ساڈا بچہ باروے پڑھ رہیا سی۔ گیاروے تک اُس مطلب وچ برکت سی۔ لیکن ایس اُوکھیا کر کے میں اُسنوں وڈی مشکل نالے دار سنوار کر کے پڑھا لیندا سی۔ میرے بچے دے محلے بجٹ نالے تو سامرے آپنے وی اپنے گاں دا ناں بلکہ اپنے ضلعے دا ناں روشن کیتے ہون تو جیسے ہی او جیسے ماروتی جاؤ گو کلکٹ کر دے نیں۔ کمپیوٹر بٹن مارنا کلک کرنا سیکھنا سمجھدے تو مار دو مطلب ساڈے بچے نا لکھ سو اگر مطلب کمیونیکیشن میڈیا سٹڈی لکھ سو تو ایہ خبراں چھپنا لوگاں کو ایہ ڈیپارٹمنٹ اے اُسدا تو اوہ مار اُتو مر۔ بچے نا اگے تو جو چھ ڈاکٹر پاکستان دے مشہور ڈاکٹر نیں۔ پنج تے چھ معاملہ بچا اے۔ تو جیسے ڈسکور سے نالے سے بھی دی کی تھی۔ بلایا تو اور اُدھر بھی تقریباً اور مری خوشقسمت تھی اور بچے دی خوشخبر۔ ایہاں تھی کہ دس ہزار آدمیاں سے اپلائی کیتا تھا۔ سو آدمیاں نے وظیفہ کا۔ سو آدمیاں نے وظیفہ کا۔ اصلیے تو سالانہ بھی دینی ہے وظیفہ۔ لیکن باہرلے ملک میں مینتھلی من وظیفہ ہون دے۔ تو سؤے وچ جو ہمارا بچہ جیڑے ہے مطلب سو بچے وظیفہ کینے آتے نی۔ دس ہزار بچہ سا۔ ہمارا بچہ ہے۔ مطلب تینتی وچ نمبر تا۔ بتیس بچے اگّے آتے نی تینتی وچ تو ہمارا بچہ ہے۔ تو ہمارا بچہ تقریباً لکھ روپے مہینہ کمبی کینڈر ہے۔ مطلب چھ مہینے بعد اُسنوں لکھ روپے مطلب کہ اک لکھ روپے بھی آندا ہے۔ اور آندے والے جو ہے اُتھا بادشاہ جیڑے ہے اُس وچ ہمارے بچے کو بلا کے مرے بچے کو سونے سے کچھ لفافے بھی دیندے نیں۔ اُس والے اُٹھا نہیں کرنسی ایسی رنگٹاسی دے آستے مُجھے نام ہی نہیں آندا اور رنگٹاسے تقریباً پاکستانی کو ٹائی اک لکھ روپے بندے ہے تو اوہ بادشاہ سے دیتا۔ مٹیر آستے بادشاہ سا اُس وچ بچے کو بلا کے دیندا کہ سارے بچے جس کالے ڈگری انڈیا توں پچھے بچہ توں کرے زیندی۔ اُسے ہے جی میں پاکستانی دے پاکستان وچ کرے زیندی اُساجی وچ ہریانہ توں زرا کُتے اُساجی پہلے صبح سرائے دا سا خیبر پختون ہے۔ اُس اوہ بھی بیچا۔ اُس وچ گرانے نکے جیسے غریب لگے یا ٹائی پاکستانی ٹائی لکھ روپے دے تقریباً دیندے۔ اوہ کہنے کے آیا۔ اوکے بجا او تعلیم دی وجہ ورنہ آدمی جُڑے دو لکھ چار لکھ لا کے بھی جو دن اگر کم نہیں ہوتا مرانی۔ لیکن یہ تعلیم اوہ میں تعلیم۔ آدمی مطلب ہوتے تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا اُسے مدد کرتا ہے۔ اللہ، اللہ کا بھروسہ کریں۔ اِس گِرانی مطلب مسجدی اُستاد سا اُسے پُتر عبدالروف ناز عبدالروف ناز وو کرے اُس دسویں پاس کیِتی تو سے گرامیہ۔ لئی منگوا بھی۔ سومواتی سمرے لئی منگانا گرامین خانوں کا س्थان نا اُس بار میں خطابوں کو ڈال کر دے۔ اُسے پُکار دے نے۔ اُسے پڑھدا۔ اُسے کے اوپر سے ہمیں پڑھتا۔ بار وارس پاس کی تھیا۔ بارہ پاس کی تھی تو اُسکو ٹرائی کی تھی۔ مطلب مطلب فوج میں ٹرائی کی تھی۔ ایک بار وہی نہیں دو ہی باری پھر کی تھی۔ نو ہی تیری باری چودہویں پاس کر چُکی مانگتا ہے اُس پر مطلب اُستاد بھی سکول میں عربی ٹیچر کی کتاب چودہویں میں ہی پڑھا تھا۔ اِتنی غریبی تھی کہ کتابیں چار مجموعوں سے چھ اُنہوں نے مجموع کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اُس میں سے چودہویں پاس کر چُنی تیری باری دھیان دیتا۔ جو کہنے والا ٹیسٹ ہے ساتھ بریگیڈیئر۔ ساتھ اِتنا زور دو باری قابل آ گیا تھے۔ تیری باری پر سفارش ہے، لہٰذا سکول میں پھانسی لگا۔ وو لگ گیا۔ وو لگݨے کے باوجود لیفٹیننٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ کر دِیا۔ کر دِیا، کر دِیا۔ اُس کے بعد جو کرنل بنایا، فل لیفٹیننٹ کرنل ہے، فل کرنل ہے اُس کے بعد مطلب پوسٹ ڈائریکٹر لگ گیا۔ جسکو اُس کے بعد ریٹائر اُسکو۔ مطلب انسپکٹر جنرل جیلخانہ جاتا ہے کدیوں پڑے تو نو ہُوا اُسکو کون لاتا؟ سن او شاہی ہویا نا لہٰذا تعلیم بڑی لازمی۔